Ma ei olõq kunagi määntsehki nigu periselt umbõ kallih restoraanih käünükiq- Vai noh, tegeligult üte kõrra olõ, aga tuu oll', esites, mino jaos tasota, ja tõõsõs, ma olli nii väikene lats, et ma es saaq tuust arvogi.